La climi en Nigeria es equatorial, con una temporá de lluvias por mé del monzón africanu que varía sigún la parti del país. Pal norti, la temporá de lluvias es de juñu a setiembri, mentris que pal centru es d'avril a outubri i ya pal sul es de marçu a outubri o noviembri. Tienin d'estal mareaus con tanta de... demuación. Pal norti, las temperaturas son más altas de día, peru puein sel frescas ala nochi, mayolmenti enas montañas. Pal centru, l'iviernu es mu calurosu, con temperaturas mássimas d'alreol de trenta-i-cincu graus.